Po pus ko ye pakce be mu yit mbicɨcɨn me mar gurm mwa ko mun gyi, be pus koye mɨna do cɨn cɨni be ko week end mwa be mu nang nte par sati ɗoda, pus da ɗo le ko ghá met ko ghá ni lɨmar funa mwa npi ye mu tong ner kɨ mbɨshit de gak kɨ be kɨ lang sar mun ka, ko mun po kang kɨ nyi kɨ jip mar ko loklok mwa mpi dádaká be kɨ ji pus week end aá be pus ne ghá met lɨmar ko ghá dɨm ghá ni lɨmar fana pet, gyi be le ghán ko ghá yit tong akuk mpi pus cɨn cɨni to da a cinme dang ghá mat be don highest be ghá met ko gha tong kasuwa gak ko ghá lok ghá yal beji, mpi dádaká bekɨ le pus cɨn cɨni ɗang kaɗang ghá lep kene ner mar be ghá putɗe be ghá te yit'ar ko ghá met lemar ghá dɨm ghá cam lɨmar lok be ghá shang nyók be ghá yal ko ghá ji wok, ghá ji be ghá be ghá shang nyok lok kwat be ghá fo am nshɨk be ghá met kasuwa a dɨm gyi be ghá ni menu mper be mun kɨ pus kasuwa nyi do pus cɨn cɨni, mu dɨm kasuwa be akwai sher mwa bang ko ye wa tong gyerm mwa mwa bu tong bu leng bice mwa ko ye kɨ lang sar wun, mpi dádaká be pus cɨn cɨni yal be pus ne pak ce be ghá ɗon kaya fa ko rap mwa nlú ma be ghá vwang mwa bang Mpi <hesitation> pus week end ɗo pus ko ghá vwang bi mwa ɗoda ko ghá ɗir shɨk mpi pus ɗidɨr ko wu met wap dide, ɗa be kɨ le ko duk bi ghá po cɨn kɨ nyi butɗe be ghá lap ken pus a'a mwa, rit nyet dang a put a tong aha gak'a daga bit da e'e, a put ɗi be akwai bi ghá lep ke ghá a cɨn mwa kɨne lang sar ghá mwa gyi, ko lokoci ce ma be ghá met shit be mu can yom nyi mwa ko mu ji mu kok mpi mbi mar mwa mar zaka, ko lokoci nyi be mu màrmar zaka, ɗang bi ye mu cɨn nyi do yom ko ghá kok, ghá kok yom ɗa ba ghá ji be ghá luk kasuwa be ghá kat nbi bi ye kɨ lang sar ghá be ghá kat me la sabulu fa mwa, ghá kat me la nfutat fwet fa ce shɨk ka lep ah a bang do né kaɗang yaɗang ghá kok sháng dém be kɨ lang sar ghá bang ko ghá kat me lɨp njifu ku du tong sher ghá men nɨ be ghá la oh me wer ko ka ɓe am ko fanta nyi mwa be ghá shwe bang mpi dádaká ɓe pus né tong a'a kéng gak chɨn ka, ɗa kɨ le ko lok be ghá bar ngo sar túng, ghá dem ghá tung bi ko ye meghá ka, mpi dádaká ɓe mun po lɨ kɨ nyi aha tenɨ pus ko pus ne ghá bice ka be mantang ghá ɗen nyi tenɨ ghá put be ghá tong po sem nwok gak kat, ghá sem ɓe ghá bar ngo kúkúk, nghá put ko ghá kat bice ko ghá chɨn ko da ma A cham pangang gaklɨs be ghá lang sar, koda mar be ghá cham pangang bap be kɨ chɨn ter dɨdir be ghá dom gyi zaka, ɗang kaɗang yaɗang ghá tong gak, ko ghá put ɗi be ghá ye shi ghá kang gak ko ghá tong pang gak, putdi be ghá ye shi ghá kang gak, ai a ji pokin be ghá shwe nyoktu, ner kɨ tong da be kɨ le ko ghá dem ghá dir pɨpi ye ner lɨmar mwa ne, chwa kɨ tɨngyin mwa bang, chɨn kɨ bi ko ye kak pangang mwa gyi kap kɨ but sak ponglong mwa gyi, toh dang kɨ ji tar mar ka do mu yal ɓe mu put ɓe mu cham lok be ghá be ghá ji ko ghá ji ghá shang nyok, lok ɓe ghá put ko ghá met pɨ pi mwen mwa dɨ shɨr fa mwa, ko wu mwen kɨ gak, lok ɓe wu be wu ji ko wu ni te posin be wu be wu ji kɨ shɨk'a, wu ji kwat be wu lap yi'ar ko mat da mwa kat bɨce ko mwa cɨn ka, ɓe lap yi'ar ko wu kat mbise ko wu se ko wu sem posin har zuwa bi bángbang kwat, mpidádaká ɓe kɨ le Ko mantang mu ɓar ngo akuk kat, duk bi ghá po chɨn kɨni kɨ but di ɓe mantang ghá dap pus che téne pus ko ghá shang nyok ɗo nyi kanɗang ba pus wap kɨ dɨde gak ka, kɨ le ko ghá man bi ghá po plan kɨ nyi ner shɨk nkarng fa mwa, dang ka be a tong gak be a bar ngo kukuk, mantang a tenɨ pus nyi do pus ghá put be ghá sem eh eh ba bice mwa nang nte sem, sai ghá chɨn bice lok ko ghá láng sar nkeghá, a chɨn bice ko ghá láng sar mol ghá mwa, a chɨn bice ko ghá láng sar mal ghá mwa, a chɨn bice ko ghá láng sar ndɨn wok fa, mpiɗádaká ɓe kɨ le ko duk a met tong ngo akuk a chɨn bice ka ɓe a bar ngo wat a dáng ngo shitok mwa lɨne go ye tong ko a gak be nyi ngo wat, dole be lok ɓa lɨp sar nɨng kaya nbi sar goce mwa koye meghá ka ɓe ɗo kar te wou bar ngo la po kɨ shak mwa, ko wu mwen nkwápkwáp bi kome ye dɨde po rot kɨni. Gyi be kɨ le ko <hesitation> dɨder ba kar goce bang te ghá ni komtak, tong akuk rit ka, a ni tong akúk rit ka, a yal ko ghá chɨn bice, mun akwai bi mwa dungdung kɨ yil ngas ko ne káɗang yaɗang mu dɨn ke gyi be mu kat yit ar <noise> mbɨ cɨn cɨni mwa shike dungdung, pus ɗa be week end nyi mwa ɓe pus ko ghá dem ghá kat time ko ghá pyan ghɨk ɗe mwa ghá kok, kat time ko ghá chan yom de mwa ghá kok a kat fung be ghá chan yom de mwa ghá kok, ko yom nbwáp ɓe ghá chan ghá kok gak, a ji be a man ne shal gyi, to dang lólok nyi ɓe jep mwa dap sɨr koko mwa ɗɨn nshɨk ko time ne ko ghá chɨn bɨce ka be ghá put ɓe ghá ye pi ghá tong gak, ko ghá ni ɗɨr be ghá tong po dak gak putdi be ghá tong po dak gak, ɗang mol ghá mwa kɨ ɗap sap dang mwa chan tɨng mwa nshɨt be ghá po tong meghá gak be ghá ngo kukuk ɗoɗa, ghá ngo kúkúk, ɓe ghá yal ko ghá chɨn bɨce ko kɨne lang sar ghá, pus kasuwa ma ghá rot be ghá lep keghá néng kasuwa ko kandá pak molnu mwa po chɨn kɨni, ɓe.